Arakuera re semandua ye jaeko jaema ou amae aja vaera tamae aja vaera taja taguata guata pearupi jaema raja se camisa jaema jokua ndie aja amea jare araje yae se akairura jüva jaema jukurei aja.